<noise> mamoih tah va mohin kurus akah, o <noise> o mamoih tah to vih rer si mohin o tah puar arih. A teh am buar ah eo to epi nah, a otoet- a otoet anamban to van o. I eh, ih to enn o pah ti. Ama tah va tahi vei pet eo to epina teh ambuh rakah, to vata vatabin o po o manium tahi va'uh. Anamban kurus to ep i buer iveh gen eo to epina a tonunia i tambin. A- a iyan o anamba kakavoh to poka rer sia whale, E ih po tem- tem po vapopoh roh, manium bp roh va'uh ka a namban nom o ki va rorosin, sue ror ba ma ban to vapopoh, ivengen ahik ta i a taman iyan a tahi ito tavevet akuk o manium. Anamban to vosmah ki goeng ama tah pir ki pa'eh oah tangiuh koe komana mohin. A ih a teh va tahi koman vengen mani po oeh, a otoet eo to epinia. Eo to epinia i- ito vahn o buer, kipa reh ma buer, deh ma, tem ito vapeha ih buer pa kar, o vah pasun to- to tok bat nom pa kar, A vihinia e han ovoes pa kar po manu hanan. Pa deh mah buer, deh mah, vangunah buer, ir pa'ih pah weh rakah, a otoet vamoan akah. Meh papan a pa sue rer ba ir to enn buer, meh papan eh na'om arer be ito im roh a ti. Pok reh nah, o maneh pa dong moes kap bir to kap kir wawoen ino kap, o kap gen to pa'eh kikis o. Iuh butar moes en pih, moes, moes koe po kavo, kipa dong reh. I gen to sivak en pih, to keh kap eh ra buer ih sivak eo pih. Sivak o ra buer kipa gon o a- a kurenah ti veh to enn o veh, o pah kuren o meo meh sio veh ito gonn o, a ti ovoes ahik. Mat kenon ba ito vakuan nih boan vakuav i boan komana ma hatan boh, kipa gonn akuk a pah, poh pah kuren mea ma kenken tah, ama tah na'on, ama tah hombo pa namban, in ama tah in to gonn o komana otoet boneh. A komania pet a avuh koar ava kah. Kipa rov pa vateh meo kap, moes peha ver, reh ma si o kipa han ki rov pa ma keh buer. Kipa gue po ta pa'eh, reh na buer pano pano na'on, o- o hiahiv to vir ena na'on ena na'on a rak, pa hoa pe'ah i buer pa ma na'on rak pa va'es ino sura ih pah vaes i buer. Es i buer, a tah veh to ta esses o non, a na-on to ess ahik a tah eh bet ovoes enon, o kap ko o kikis akah. O sura met keh a tah, i bet non. Kir pa no ki deh ana mah ama na'on, ma ki vir deh va beor akah ma na'on, vir ana na'on. Pa'eh vir taon pih pa na'on a'ih kipa ess amban. Tem aru ko va'ih O sura to ess akuk non gin, tah eh tah ahik bi ess o pan, i rov pa ma vateh, sura koh peha bana imba tah. Kipa pok enn pa vakokoman bi to pok avah boe nih, kipa a sih pa'eh pa sue, "tavus en a vakokoman- vakokoman inamah taia ina kar eh". O gen boneh ama tah ama taia ama beor rakah to tehnom po o boneh, maneh no er, no ke deh pa pa'eh ma, tah vera o ambu- ambuh, teh vari o kokori, ma ki vir i boer. Vir nem to poh vir pan, Pa gonn ma na'on, ta'ih pano otoet va otot i buer boa pe'ah ri buer pa ma taia, pa vatok taon pa ma meh taia. Taia ita beor vir o rer, pa vabet ena mah meh na'on, tahi hop ina ma na'on. Tah otoet to pa'eh vakuan o vir nah a na'on. Kipa ess a man ban eh pi. Sura ess, o oh por a hat to oah nom ama taia oih. Sura ess, ki ess, mamoih taia ess ahik er, a na'on ess ahik. Tem po boneh a otoet to ess amot en a'ih, ki ess o roh buer Ka mohin boen ki takah. O buok bo a boen ito gonn o ra oer va ess inah otoet boneh. Essu i buer ki pok na, ess a viaviah rakah i buer, a sura to pa'eh rov aroh. <noise>